Ko andumi koo kaa fasoŋaaji goɗɗi ana toon. So a wadi tiyoo oo fu ɗun waɗan debuusee maa du so tawii a ɓamii leggal. Aɗe waawi lakititde- lakititde faa tuundi ndii yalta. Honoo min kaa ɗun woni <hesitation> anndal an e majjun, so ngoonga Alla.